Bo sai nen, mi pensu che, pensu ch'ël mangé pi custus a resta sempre ël pes anche se a m'piazerìa mangelu tüti i di però a volte pöl anche nen përmëtitlo, a dipend anche dal pes chë völe cumpré, chë völe mangé, comuncue cuand a capita che e lu pìu, lu mangiu, a m'pias tantu ël pes